Karazana fitaova- fitaovan-dakozy: lasety, sehoa, koera, volany, koveta, ondriky, <hesitation> zinga, bôly, vera, lapoaly. Karazagne fitaova ampesay ame miasa tany: angady, ansy, borety, <hesitation> fandidy.